Meeɗii waɗde ñande wootere ullundu laaɓaandu hocci cakka. Cakka haawniika, cakka ka ka yuɓɓan. Hayi sinno ko jamma wonnoo, sa suutii cakka tan sa wiyi yuɓɓu ka yuɓɓa galle o fof leera. Ndaka cakka ka ko laamɗo o jeynoo cakka ka. Laamɗo o yeeyni kala njiytuɗo cakka ka omo hokka joomum galle e jawdi haa heewi. Jom ullundu ndu hokkoyi cakka ka laamɗo o. laamɗo o yeeni mo no feewi. O wonnoo ko miskiino, o wonti laamɗo.